To ayiɗi So mi sewde button e sare, naftu needle e rewtu. Hokka button nder sare, so o waawataa wuroo. Fiyaa needle ngal e sare ngol ndiyam e button ɗum ngam. Jooɗi moƴƴi kadi ngondol ngal. So mi waɗi ngal njamaaji Naftu heɓde thread ngol